אונזער קולטור האט אסאך טראדיציענאלע עסן. איינס וואס כ'האב שטארק ליב איז טשולנט. טשולנט איז א גוטע מינע בונדלעך וואס איך האב זייער ליב צו עסן. אויך איז זייער גוט צו עסן געפילטע פיש און חלה.